Mal Aninn room yaani miin khiki ijaree rawodhethu maliii laffsun arrathu yaani enneo Ann jirsun Lila laffti arrathee dhub berre sunnen fanninen miininen ghababa yaani mininen bathi Lila ithi ghabadhua yaani fanni Kaa laff ijethu Kaa akhan ringu khuni dhikech kun kaa akhan qiles dhufunni kaaanum kasdhabedha miin iraana hatari dhufanni yaani is suun mathaa ann dhaa kas hindhabedhu kaaam laff dhaben fudhedhe kasdhabedha